यूनाइटेड किंगडम के पहक शैली बहुते डाइवर्स होथे। यूनाइटेड किंगडम में प्रमुख पाक शैली मन आथे। मछली आलू चिप्स अउ। भुंजल मांस गाय के जो कि हमर धर्म मे पाप होते।